انا مبدابية نكون بز جياتي كامل نكون دراري حياتي كامل خير من كبير اه دراري نهار كامل وانا نلعب صبح وعشية نرقد نود نولي نلعب صبح وعشية وهي رايحة حتى النموت